<noise> Gny tantara, <noise> io gny afatara gny fototsy. Gny tantara ñy alalà ñy fiandoha. <noise> K laha amin'gny toera raiky zany na laha amin'ñy fianakavia raiky, i tantara igny n very, tsy mana gny vakoky; da mitovy ami tsisy dikany avao. Izay izany gny tena ahafatara an'itoy vakoky itoy am gn' ankapobeny. <noise>